Jadi iye laba-laba de, ku lo fakke gunai bennanna, menreq yoloq ku pohongngede, nappa luppeq ku rantingngede, nappa napallampeq iyero bennanna, nappa luppeqsi ku ranting seddide nafallampeqsi, nappa luppeqsi ku ranting tellude, nappa nasiyoq i, nappa nafallebui. Nah, jaji ku bangsa jajini saranna, iyero laba-laba de, biasa aga iye bennanna nafake maggattung. Na- ku bangsa nafakeni maggattung, biasa laowi tikkeng <hesitation> laowi tikkeng, nappa ku bangsa engka luttuq-luttuq, bangsana namuk ede ha biasa maqjeppeq ku bennanna, ero nafake manre. Jaji ku bangsai mattelloq i aga, wedding meto aga nasiyoq ku bennanna. Jaji, ku bangsa losi aga mebbuq sarang baru, fappada matoi onnaq. Mebbuqsi- jokkasi ku pohongngede, nappa nafallampeq bennanna.